اتوار کا دن <hesitation> ہفتے میں ایک بار آتا۔ اور ہفتے میں ایک بار جو اتوار آتا تب سارے لوگ بہت مزے میں رہتے، کچھ لوگ گھومنے کا پلان کرتے، کچھ لوگ یہاں جانے کا، وہاں جانے کا پلان کرتے رہتے۔ سارے سکولز، کالجز، سارا سب کچھ بند رہتا <hesitation> بچوں کو بھی اچھا رکھتے۔ اور پھر سنڈے جو اتوار بولتے، اتوار کے دن فیملی ٹائم ایسا بھی بول سکتے، سارے لوگ گھر میں بیٹھ کو آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ باتاں کر سکتے۔ <hesitation> ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار سکتے۔ باتاں کر سکتے اور ایک بات جو سنڈے سنڈے کو ہے <hesitation> تب زیادہ تر سریواراں جو ہے وہ کنار دیکھتے ہیں اور سنڈے سنڈے کو ہر ایک چینل کا اوپر ایک ایک پچّر آتا رہتا نیا نیا۔ سنڈے دن <hesitation> اتوار کے دن ایسا لگتا ہے۔ جیسے کہ ایک گھر میں <hesitation> بڑا کچھ منا رہے ہیں <hesitation> خوشی سے مناتے ہیں۔ سب لوگ سنڈے۔